'Ngo rasun 'hiaj únj ruhua xiñán únj, únj nej sí sno'o min si hiaj huin nichun' ka'na a' anín únj sikúj anaj xuj, ni ba taaj nej sí nitaj san'anj riñan sij bé si ura' ra'a sij anooj chico kuman hiaj síj o' kuman, achii' sij unun sij achii sij anaj sij, achii sij narú' sij hio'ó bé ta min rasun 'hiaj nej sí sno'o, ta ri' sij cha sij chira''ngo tsi chira' 'ngo ttan', bé ta min cha nej sij sani bé si 'hiaj nej sij si ba' sinin anaj sij nga sikúj, unun sij anaj sij narún sij hio'ó, hiaj si kachi nakoj ri sij togó sij man nara' sa' sij, achii ñún ngwii chana bé ke riki ta taaj nej 'nín ttan' tokoj nej a'nín nej nihiaj, huaj nej naran' nej ña'aan ni uta nej si chihio nej ura' nej si-nihiaj nej, uruj nej si-to nej bé ta ni ba nej bé ta huin 'ngo rasun 'hiaj ngwii chana, a'ngo rasun 'hiaj ngwii chana min 'hiaj unn hiaj achii nej asij ora cha rá ruhua nej, achii nej 'hiaj nej 'ngo rasun cha 'ngo ni'hiaj. Achii nej 'hiaj nej 'ngo cha kanin bé ta min si 'hia ngwii chana, a'ngo rasun 'hiaj ngwii chana min un, 'hiaj ananj nej 'hia nej 'ngo chru'nún che' ataj nej anánj nej 'ngo chrunun che'e, si'hiaj sinin ngwii chana min min kwenta 'hia ananj nej, ba' sinin anin nej ba'ninj kaanj chun kakí taj nej u' nej a'nín nej nne 'ngo ke riñan riñan riñan riñan chrun ta 'hiaj nej chinánj, hiaj sij u' nej a'nín nej man riñan nne anín nej nne kutan'an taj nej, a'nín nej chiro' nutaj nej si min ka'a taj nej, aríj nej nicha aríj nej rihia, achii nej ananj nej 'hiaj chataj 'hiaj nej chahui 'hiaj nej 'ngo taran' nej rasun ta, ta síj 'ngo ru'nun che'e ra'a taj nej riñan mman tanin taj nej achii nej síj ahui nukwej nukwej ra'a ni riñan mman tanin taj nej, achii nanuhuá nej si ku'naj tukuá ta nej nga kunuhuá nga ta riñan hiu'bej, bé ta min 'hiaj nej ta ri' nej 'ngo ru'nun nun nej ta min ru'nun ránj sun nej ruhua chiñán únj, hiaj síj hiaj síj 'ngo si ki'ñanj nej bé ta min ránj sun nej a'ngoj. Tiempo ná toj huin si 'hiaj nej min hiaj ananj nej sinin, sinin ta ni 'hiaj nej 'ngo ke tukua sinin taj nej, nanuhuá nej man sani to chachij 'hiaj nej asij ta, ananj nej man sij ahui ni nanuhuá nej tukuá riñanj bé ta min 'hiaj nej ngwii chana ta ri' nej sinin nej xu'nun nun nej, únj nej sí sno'o bé ke ngwii chana ananj nej reto nnun cha, ni ara ara nej chataj riñanj ta nej nihia' baj, bé ta min kunúj ni akuan' ni ta kire'ej sani bé ta baj bé ta 'hiaj ngwii chana, bé ta min 'hiaj sí sno'o ta ri' sij cha sij, bé ta 'hiaj ngwii chana ta ri' nej chrunun nej sinin nej aráj sun nej.